Oyiro oma dɛ ba viɛtnamiyɛn na ba a ni nɛ ba da tonu ma tete <hesitation> sirtu be ɲu'ere mimi ba yi mina ami se sio ba we se danu doso a be mi bu'ɛ-bu'ɛ wa ere ere ma numa ere ma nudoro to mini han sora mi aba we susara mi be